<hesitation> Marobe fomba fandrahôagna hagny hita ary mahalia <hesitation> -mampagniry fô izy zay avy aminy-avy aminy rah-raha hafa ôhatra zao <hesitation> ma- mahandro rah amin'ny alalagny emboko afo ôhatra oe mampiasa lafôro de mampiasa ftôvagna hafa iregny zao hita fô tsara le hanigny- hanigna azo avy aminazy.